Toh <noise> lallai <noise> pra wu ma ningya wo chika yo a pna yo iya jor du ner ba danda tek kopu kanda mo ma rumin dwii mei a lamau <noise> din yoko ka suwi yo pna, wo yi ner wu ma nyinguwei karpe nibiyo ma, ma nyingu wei yo a dandayi wukin kuma ma nyingu wei kopu karpe wuni wu kange ma nyingu wei karpe toro wu kinge lamu wei kwap so pda ni yir sina wundu wundu kadda ku kowa dardau ding chika mi ma in cikinga pdamiu karpe toro don karpe nokono nibiyo wini ma nyinga yirwei yibo pyu ning pelendi goro kayi wunogyo wurei nyangi mere ba yi sinoseni ningya wurrei yiri yi bengya ba yi sindu sendi a do jor mere popu nyambirangu ningya po kowa lanta mere yi twiyongya yi yorongu so nokono wo yi ningu pelendi yi ningu pelendi yi ningu pelendi har kopu ko karpe toro ningyi ka karpe toro ningyi chika mi mwuno wei nta nyinou nmwatingoi kam nmwatungwai.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 A riganga a ningya ka marau ning kam dabu mer ner ba twiyo ka yo chika twi twi damuwa wu kange kokuma yirtu kangi ba tibak ne dabu ner ba du layou ding do jore to jor du daya bur ba yorangya kuma chika ku nchegu ko a daya ka nerr ningya wura yei ba ba danda kilang ding buryai ba nyinga yorongu don pung ba nyingo dimire wutwi wei dong ba ura ba ningya wure dukangi ammana kaywayi ma jangu ba ma tuyo to mo yir mei ma ka twi ma chwata man yo burmai wurei ding ka bama dandayi ya ku ma nyinu wei wungu kilang don ma amna ningya wura mai so kasima dande yi jore ka danda yi jore so ma wuni wei kilaing amma ka dambdai yi jorne mwasi ma wun kilang tu da yei jor du dayai ner ba danda kawai jor nibiyo yi rabi po mere ma jee- jeendi la mou ma dandau ma yorogya bu ba yoronngya ammana ka ywayi mai dangandi tu kangi kokuma a a me sommabongo ner wu kange a do jore kaga ka wuni ka mwati mini bongo ner wu kange a do jore kaga ka wuni ka mwatimina bogo ner wu kange yowei jor di ma dadddo dai dwi yowei yi bu.